अब जैसे जो भाग्य के बात आयल तो, बहुत बड़ा भूमिका निभाए। लेकिन मेहनत जो है, ओला भी मैं सफलता के कारण मानथो। लेकिन कब के चीज में केतना मेहनत करना है, एला तो भाग्य ही हमके बता सकत है।